Inamaaa amtan sagale dhab khun. inamaa khun makhaaasa wapishia dhuathan wapishi tun won ishin itathu ishin won sagale midhani akha dhaben atam dhabeni inin yaani dhabeni wonn itan dhursaa midhan futhaa shaapath bufthaa Mal fedhen sunn kiwango fedhen suun mal atanin rawothethu sodh kaskethe ibdhir dhabdhe Mal inn dhafeethu midhan ithi ghurethe sisino itbufethe ghonofethe Mal inin bichathu dhuathan dikko irra khotee akhanan nyatha dhub wapishin akhan atathii